ہولسک ایتیزائے تاغی دے لوکاں نوں نویں وشیانوں سمجھن وچ مدد کر سکاں، سوال تے جواب، ٹیوٹرنگ یا کمپلیکس ٹاپکاں نوں آسان بناون والا کم۔ دوجا لکھن، پڑھن اتے جانکاری پردان کرن والی، لیکھ، رپورٹ، روزانہ جانکاری یا سکھلائی والے مٹیریل تیار کرن دی۔ سمجھ وچ سپشٹتاں لیاون والا۔ تیجا نِرتَر نویں چیلنجا والی، ہر دن وکھ وکھ سوالاں سکھن تے سمجھاون والے ستھتیاں، نویں ٹاپک اتے ویشے تے بھی سوال کاری۔